नार्वेजियन नई संस्कृति नार्वेजियन <hesitation> जाना भासा। खान पान कहते लूटे फिस्क जान खानन छे सुकी मचली राक फिस्क। जान फर्मेटेड मचली क्लाउप चे ते अलून पोकड़ा छे यहाँ इसाई धरम। छे तिहार कहते जान छे सिटेंडे माई संविधान दिवस कहा छे समर। और से सेंक्टालू सिया डेजे जान महत्व पूर्ण तिहार छे कहते जान बुनात। जान पहनावा छे छे नार्वेजियन लोग संगीत हाडिक फेले जान पारंपरेक। छे लोग और प्रकर्ती जीवनों समानता साद्गीन स्वतान्त्रता में महत्व आपे।